<hesitation> Hamma kam no tufirta huusaare nder huunde feere ɓo kañju woni ɗum hutinira e cembe majum e cembe ɗum fiya huusaare nden, huusaare nden mbo cembe ɗum fiiri nde watta nde natta to ɗum yiɗi nde natta.